कुत्ता ओएने एक दुसरा संघे बातचित करेक तहिन सब ति पहिले पुच्छिया हिलाके इसारा कर्तियाँ। तौके भुकके अपन बात कह्तियाँ। कुत्ता ओएने, <noise> ओएइन् के भुकाई तमान किसिम के रह्ता। कुत्ता ओइने कबु लम्बा भुक्तियाँ ,कबु छोट भुक्तियाँ, जा कह्ना हे उही अनुसार के अपन हाउ भाउ दिखैतियाँ।